וויזוי א מאפ וואשט אויף די ערד. א מאפ האט א לאנגע שטעקן וואס מ'קען אנכאפן פון אויבן און אינטן האט עס א פלאץ וואו מ'קען ארויפלייגן- ס'האט אזא לא- אביסל א לאנגע, ש- פלאכע שטיקל וואס מ'קען איבערדעקן מיט א שמאטע, ווען מ'מאכט נאס די שמאטע און- קען מען פון אויבן אנכאפן די הענטל און עס ארומשטיפן אויף די ערד און ס'וואשט אויף די ערד.